Ko njamaaji ngorko, pocket ko feere njamaaji e hoore jeans. Ko rewɓe ngal rewɓe njiddaade fiyaangu. Ɓeɗɗo ngal, njamaaji ngal pocket ngal haɓɓude rewɓe fiyaangu.